जिब्ल है सिन् कन् बत् है, जिनि बोलो है, जेरै जह जेन्ग बसुन् सुय, मय, प्रए है मेगुन्ग् सुय, बे सिन् क गिज्र्ब जन हको, सब जन हको, कौनि नोन् हि सब य, प्रए कौबो कौनि हि सब य र। भे सिन् कौ है तेप् मन्छे थय, तेप् जेन्ग जेन्ग जै देय् खुज् मने, बसुन् पुर्गो सुय, मय, मेगुन्ग् पुर्गो सुय, बे सिन् कौ है गोब्लोन्ग् मन्छे थय क है तिन्ग् जै, जहै जेन्ग पैप् लगै य। योहै देय् गोसुर् लन्ग, बेक त्क्सुबेले थ्रकिनि म जै सुइन जेन्ग, बे सिन् तिन्ग् जै एन्ग्कर् लन्ग हर, बे सिन् कौ जेन्ग कित्छेन् हो लगै जेन्ग, कित्छेन् हो, बतुर्म हो लगै य, बतुर्म जिने जेन्ग, योग्ल जेन्ग ब्रस् कलम्ब, मब, फुदिगर्नो मने, बहैन जै ये सिन् कौ है। सिन् क ततर्न गुनुन्गब, नेन्ग् बिसन्ग् बतुर्म थन्गन मने, देय् बन्ग् सिन् मुजन्ग् सिन् जै यरे, त्क्सर्पिशोबु स्तुपुर्गो सुन, मुखन्ग् सुन, कुमब सुन, प्रए बसुन् वोर्तुन् सुन।